ס'דא אסאך חיות וואס שלאפן דורכאויס די ווינטער, ווי צום ביישפיל בערן אדער מויקאשעס און בעטס. און די וויכטיגקייט פון דעם איז צו האלטן זייער ענערגיע דורכאויס די קאלטע חדשים ווען ס'נישט דא אסאך עסן, און זיי שלאפן עסן זיי נישט.